Nꞌoom na ja wajnaⁿꞌa ndoꞌ na lꞌuenaꞌ na quiwilꞌueeꞌndye nnꞌaⁿ joonaꞌ naquiiꞌ cwii cwii nnom tsꞌiaaⁿ na quilꞌana naquiiꞌntaaⁿ joonaꞌ waa tsꞌoom ta̱a̱ljo̱ matseixmaⁿnaꞌ cwii tsꞌoom na matꞌmaⁿnaꞌ cowitanaꞌ xeⁿjnda̱ teijndeiinaꞌ ndoꞌ quia na jnda̱ jnda̱ tquienaꞌ cwityje nnꞌaⁿ juunaꞌ na cwitjeiiꞌna lcaaꞌ na cwiluii meisa, na cwiluii sula̱, na cwiluii jnduu. Mati wajnaⁿꞌa tsꞌoom ta̱nmaaⁿ mati matseixmaⁿnaꞌ cwii tsꞌoom na jeeⁿ tꞌmaⁿ xjeⁿ na jnda̱ tquienaꞌ ndoꞌ majoꞌti quia na jnda̱ teijndeiinaꞌ cwityje nnꞌaⁿ joonaꞌ ndoꞌ ñequioo joonaꞌ cwitjeiiꞌ nnꞌaⁿ nchꞌio nꞌoom na quiluii nꞌoomwaaljoo na quiwilꞌueeꞌndye na quilacꞌuaandyena tsjoo ndoꞌ na quilꞌana nandi mati wajnaⁿꞌa nꞌoom na quilꞌa ta̱ na ya nlquii tsꞌaⁿ chaꞌ na tsꞌoom ta̱reixa, tsꞌoom ta̱ mandarina, tsꞌoom toronja cwilaxmaⁿnaꞌ nꞌoom na lꞌuenaꞌ ee na ñequio joonaꞌ cwiweꞌ ta̱ na nnda̱a̱ na nlquii tsꞌaⁿ.